اول شي نختار قطعة ساندويتش ونفتحها من البداية لي النهاية حتى انطيق نحشيها بالمادة الطبخناها، ممكن الساندويتش نحشيها شاورما ونخلي معاها بعض الخضريات مثل البقدونس والبصل المقلي والطماطمة المقلي